Karazana loko telo amin'ny avana no ahitako vonikazo, ohatra zao hoe :ny tana-masoandro a mavomavo, ny voahirana andranomaria volomparasy ary raozy mena araka izany anarana izany: mena.